Magnino ma zany enao mbola manadikadina anahy io foagna io? Efa e- efa andrivony zah zegny mizaka hoe aha sy tiako ani efa hoe sia, efa hoe aha de aha rehefa sy tian'olona de mbola a- aheringerina isaky teteka ake foagna mahavalaka lahy mikorana amindreo e! Oy! Karaha mikorana aminà zaza bitsiky.